Ta kidi ho o on. las kauxi uu ñó, ta nrokoi ta ka iño nriki, kidi uxa hora inri xakuayó, atodavachixhí ta kidi las diez, ta kidi iño hora xakoa, ta to to'oi casado ta kidi las ocho ta ona xakoa chín kain xakoa, ta nrokoi las seis kidi kidi iño hora axa uxi hora tú dikan nrokoi.